﻿Mya gi: wa, mya gi: mbalwa, mya gi: nandyok, kya wumghəni gna:n mya gi: Nandyok mya gi: Vwalaŋ dali, mya gi: <hesitation> Vwal <hesitation> lawur, mya gi: vuri, mya gi: <hesitation> kasna toh ghəryo ɗaŋ mya gi: shi ɗaŋ mə yisəŋ ɗaŋ mya gɨ shi ghənɗi, <noise> tə ɓintli mya shishi tə ɓintli ma ci ghəncighən mə tlya wul mya tlya wuli mə mbi kagɗen mya mbikagɗimə mbi gi:ran mə tli a kitn mya tli mya ngab kitn gi:ghən kafin shishighənen sai sai sutu mya shishiɗi daka sutu mə mbi təm ɗi tə yasənŋan doghat doghat mya man tsədni mə cobmi mya cobmi mə ci ghən cighəni mə tsədni mə wulvi tə məren mə wulvi tə gya gəɗi kunen mə wlvi tə gəɗen mə tsətn mə wul vi mai kyau dan ra: wopm ca mbutni ﻿ndaka fi mə man fi aduai mya fi aduai toh mayi ma ci ghən cighən ɗa ghənɗi toh mə mbutni mə shi: kuci toh ləb ya tlai mə mbi təpm namtsə saɗɗa ɗa <noise> mya tli namtsəi mya tli məsəŋ tlwa kitn mə tlwa kitn mə tlwa kitn mə tlwa kitn mya yel ɗaŋ dlyi a wummi mə tlən tsədni gəs gwas mya tsədni gəs gwas mə tlya wul wopm mə ɓəɗi gya naghad wopm cighən mya ɓəɗi naghad cighan mə tlya zhyaghai mya tlya zhai mə shishi mə ngab la: ɗaɗa mya fi la: mə fi la: mə fi la: dzaŋ ya fi mə wul tu toh məren kə yel gna dzaŋ a fi gna tu kyani gya gon wan latsən ana sən tur naghad sutu nda myani mə la:b ka:r wan mya ləb kərwan mə man daidai ta fi ghan cighəni kya fi ghən cighəni toh mə copmi wopi saɗaɗa mya copmi wopi toh mə tsədni mə du tə mə wul vi: wopm mə wul vi: wopm mə wul vi: wopm har mə gyemtlə ghai mya gyemtlə ghai toh mə tsən mə fi adua ghai mai kyau mya fi aduai to daka ɗan shi kenan toh ma gama aduai toh mya ɓub nə ni ngwe konu tə səŋ mbudni toh ləb ya tlai toh mə mbi təpm namtsə saɗɗaɗa toh ghəryo ɗaŋ mya fi ghənɗi ləb ya man tlai ɗaɗa mə shisher shi wasəŋyi tə ɓintli mya shishershi wasəŋyi ɓintli tu ka shishiya tu uhn ka shishiya tu toh manən mə zuɓənni mə jwam ga:m wopi mya jwam ga:m wopi toh mə fi adua wopi tun ɗaŋ ləb a riga tlai mya jwam ga:m wopi toh mə fi aduai mai kyau toh mə wultu toh ɗaŋni mama kyan ghərwon ɗaŋ ka fi gwa ɗaŋni. ﻿Mya latsə gopi namtsə chighto məri tə la:b midi ka:r ya mani toh shikenan mə ngap la mə ngap la mə ngap lamə ngap la fighəni mya fi la dang mə yel dli wummi to shikenan mə tsədni a gəs gwas ɗaɗa mə tsədni mə tlya zha mə tlya zhə ma tlya zha mə tlya zha baya won ɗaŋ mya tlya zhai toh mə wultu toh mə tlən nə la: ɗaɗa mya fi la: mə fi la: mə fi la: toh yan dlyi a wumki gna tu uhn toh dzaŋ wopa fi ta wultu baba tu uhn dzaŋ wopa fi mə wultu eai ndzaŋ a fi tun ɗaŋ dzaŋ a fi yoh gəmmi wopi ma tli mana ləŋ ɓəɗi gom shaŋɗi dən toh ma wultu van ki a tlə kafin mə man tə gya mama mama ta ka fi ghan cighəni kya fi ghən cighəni ta mə ci toh kya mani ta fi shaŋɗi ca fi shaŋdi kuma cikkən ma tsədni saɗaɗa mya ci ghan cighəni toh mə fi aduai toh ɗan ghan wo vərmi dama toh mə wultu tun daŋ ma fi aduai komu təsəŋ mbudni a ləb mbud wos kya səŋ mbudni a ləbmbut gna tu uhn toh mə wupm gon tə wultu cha mbitə tə kamshiŋ tsədən tsab har ləb tə tlayi ləb ya tlayi cikkən ma iwam shi ɗaɗa mya jwamshi wasəŋyi cik kən ma wulshi adua mən saɗaɗa mya wulshi adua mən tə ɓintli toh mə wultu mə tlənni namtsə saɗaɗa mya tli namtsə cik kən ma tlən fi la: mə fi la: mə fi la: dzaŋ ya fi mə wultu toh dzaŋ a fi ya tu uhn dzaŋ a fi ya tu uhn toh tlən dən saɗaɗa ɗan mya fi kiwanən kada gon ciyi ci dərtəŋ fa kab ghəncighən ɗaŋ mya fin mya finə gomən kakab ba mya fin gon mən mya fi toh mə lu:ɗi kab gna toh ta wul baba vi:wai nə gaskiya sosai ɓaro ﻿ <noise> Mya wum viwai fa Baba mya wum viwai ba yadda ma gaghə karəŋ toh bayan mya tli cik kən ma fi la: ɗaɗa ləb ya tlai cikkən ɗaŋ mya kwanən cikkən a man fushi cik ɗaɗa to məren ka kab wasəŋ ba gon daŋ ca ci dərtə tləghən a ləb la: ko namboŋ huŋ cik kən dzaŋyo <noise> mi cimshi ko dzaŋyo har mə tlə:r voni guda har ləb man mbwai mighai cimshi toh har amfani man fi mya nyomgən amfani wopm mya lə:rghən ɗi dən toh gi: ma nə ghən murna ɓasmi, mə ga dən tə kusəŋ tə wultu ba wo fimmənəŋ mə dlərən tlyatlya kaɗa mə yadda mə wultu kusuŋ tə ɗumi a dənwopm huŋ kusuŋ ya ɗumi fa wo nami mən tə damuwa gya gon tayi ma dzhun wa tayi wultu kayel dənghə waniya? dənghə wani kusuŋ kusuŋ kusuŋ toh ba ndara məfi cik huŋ mə fin kokari mə fi la: wopm kada kusuŋ tə ndaŋ kya kusuŋ ca ndan gna yan dən wa kusuŋ ghai kya mai da hankalin fa wo man naghəmən tə gən won zərsə ma a də:l ta gyomtlə ghə toh mə dtlərən tlya tlya mə fin la:n ɗaŋ mya fin mya kabni gamawopm ghai don mə ci gən cighən gon tə yelmi kusuŋ ba ndara huŋ toh kullum mighai cik tə cik ina jin har mə tlər wajen voni wuri daŋ məri won ɗaŋ mi cimshi dai har har ina jin mya tlərni kusan voni talatin dan mə fughən ba kusuŋ a nda a dənan huŋ la: kawai ghan mya fitə la: kawai domin basayi a gada gos la: fighən basayi ɗankya yeltən ba a su kusuŋ tə nda a dənwos huŋ kusuŋ ya nda a dənwa kai a lokaci na da: ɗaŋ atayi ma gaba ki daya sai mə wulghə tu ﻿ <hesitation> yan ka kap nə gəd ta wulgə tu gam vun wai mbai ghəndiya? gam vun wai mbagam vun wai mbaya? gam vun fa gam vun gam vun a mbaya ta wultu eee toh a mbayi yan gam vun wa mbang katu gədəŋ, amma gam vun wa ya mbai ko gəd a tli tu:r ma wa sutədi baskə domin a yel ghə kitə naghad dən in bayan kitə naghad dənaŋ fa toh dənwai da wuya fa a tu gəd amma yan kitə naghad dənwa gəd ko a tli a tu:r a gon wo kiri ɗi wo tliɗi don dən gya wani tə kusuŋ ta wultu fuŋ ghə waniya nə yuŋni tə wa catad, dən wani wa nə yuŋniya? toh ai dən gəti kusəŋ ghai gam fuŋyi ba a mba a dəni ginəŋ amma myani ma kiri mə tli tu:r a wani toh wo kiri dzaŋ namboŋni ko baba gwai ya tlə nə mokshi sobkəni ya tlə nə sobkən mokshi dəni ɗaŋ yan ghən cighən ghaiyin gəɗi ɗaŋ kya yelti wo kiri ɗi tliɗi ɓaskə wo man kabkəyi domin a yel ghə kitə gən cighən sosai amma yan ba kitə gən cighənəŋ gi: nə mberni ɓaskə ba wo taɓa man ɓaskən amma yan kə yir gəncighən sosai a dən wa guɗi ma ta man dləm dənwai, a na da: atayi wuri dzaŋ ghi ya fi wa: ɗughəni ta tu:r gya du:yi təfi gya ni təfi gya ni kai yan kitə koruma wa wo fi kaya wos ɗi lər tu:r gya du: ɗi tu:r gya ghən cighən tə gya gyershi lə:rghə mənɗi uhn ya ɗu wai dzaŋgi koruma wai ka su lar ka vərtə ghən ɗaŋ ka vərtə. ﻿kokari toh na gi nə koruna wa ghəndi atayi ada: gom ɗaŋ mə yisəŋ gom atayi cik tə ɓwamia tsafi ai ea tə tsərə mi ma a tsafi tə tlərmi lot tə sərə dzaŋ ɗaŋ tə sərə mi mə man dən mə wughə tu toh kya man ma ta gəm ki ngil mən ngilwan tayi tuni mya fughə ɗaŋni ka wultu mya ghani mberni toh banə mberniŋ uhn! doŋ doŋ doŋ ka mbwadiya doŋ doŋ doŋ doŋ doŋ ka mbwadiya doŋ doŋ toh ta dlyighəɗi sə:r ghənditoh sə:ri ya man tə man ga ki kari toh gu:r dzha wan ciɗa gu:r dzha ya mani toh ta gakiwani a dullu kə zuktughur won zuktughuri ɗan tə ga ki ghai kyani ka kəm kə nyowal ɗin sai kuma muryo ɗaŋ cinə gu:rdzha wan mama wan wo tu:r ghən cighən wo lə:r ɗi man vər gu:rdzha wan toh tlə:r ki mən har dən ɗaŋ ɗaŋ ɗa gyib kə zuktughures toh taki amma ba gəd isa tə wultu ca taka tu ca ri: tə tlə a ləɓi ɗaŋ mi ghai aa pendaŋshi du: har yawon kari gya gunam kya tlə ka səŋ yeli yawon yi cighəb cighəb ɗaŋ tə ta gami gommən ɗan tə tlə:rmi sə:r toh dzaŋgi kya nyolɗi toh tə tlə:rkiwani lod toh tə fiki bətər ghəryo ɗaŋ ca cimtə tu bətər yan ta nga:bki mbobtə ɓoptsə a a a mbubti pi:t pi:t toh gya gon ya tli ɗa səres sə:r var ɗaŋ gya gon tə ta ya nayi ɗi naghənɗi nə ni yan ya ɗiya sərəghən wa huŋ ya ngyer walla mən ɗaŋ a tən gna ləɓi toh ləɓi daŋ a təni fa kya na:ghai to kə məshi ɗan gəndi. ﻿Kya tli ɗi dən kab to tə yel za:r namboŋ ko za:rsə mbətləŋ wani nayi ɗiyo to naghanes a tayi cikghəi nada: wopm ɗaŋ atayi atayi gom cik za:r nayi ɗi wani nayi ɗya toh ghərwon a fi ghəndi toh tə tabatai ta tən gna solwos tə tə:n solwos ghəndi toh a nayi ɗi ghənɗi nada: ɗaŋ atayi gom ɗaŋ mə yisəŋ mə yisəŋ tun tun dan tə tlə:rmi sə:r atayi cik mətayi monda ai məta tli: tashi dzub tliti tashi mayi amma ba gon ɗaŋ ata naŋ məta tliɗi dən cik, kən təta lə:rmi ɗi təman gami ɓədtləm gya guŋ namu don tə ɓwami gom namu tə man ɓədləŋ gya guŋ namu tə gami ɗa ɗan toh ɗaŋ tə gami a kurmi kurmi ɗan tə gami ghai ɗaŋ mə mani shi kenan ahb ta tsal mob ta gəmmi wopi ɗio ta gəmmi wopi ɗio gya məri wani ta man yawono gya məri wani ta man yawono toh kya mani toh ɗan dzaŋgi ɗaŋ ka nywali ɗi toh ka ga ta:s a gamken tə tsəni ca ga tsəni toh gakzəm gya gyo ɗaŋ ba ta sərəshiŋ ta man ɓaski mel toh ci ci: nyom vwalaŋ tə yi dlaki ghai toga ga ka ga ta:s tsəni ba ka kəm kə gəm ta:s yatləŋ toh ɗaŋ tə dla vwalaŋyi mənyo ɗaŋ ta sərə shiŋ toh yaŋshi ghən ta ɗa: vwalaŋes kyan kuma ba kə isa a wultu a ɗa: vwalaŋ ki gwanə nu a ɗa: vwalaŋ ka kə:m ka ɗa: vwalaŋ don ka riga kə ga tashi a gamken. toh ca wultu ləghən toh kə gəm tashi ca wultu tar toh kə ga ta:s a gam ken toh da: ɗaŋ atayi ghəryo ɗaŋ mə yisəŋ gom mə shishi ghəndi toh dzaŋgi kya mani ɗan ta tlərki wani dən gya guŋ ﻿To ta lərki wani dən gya guŋ To ka tsədni ɓədləm kap to ta tur du: to kyani ka tsənni tə tage fyali, luk fyali, wondo fyali toh kwate tayi daŋ atayi nə <hesitation> Badkalaŋ to ka tuli kə tuli kə tuli kə tuli tə cakimən a yasəŋ don dzaŋ taya va sosai toh ca cakimən a yasəŋ to kə mbi righən ghai toh gurdzhi wan ciɗa keni ya ndai ken ngilwan tu doŋ doŋ doŋ ka mbwadiya doŋ doŋ doŋ doŋ doŋ ka mbwadiya doŋ doŋ doŋ doŋ doŋ ka mbwadiya doŋ doŋ doŋ doŋ doŋ dlarwan ghəndi ki ɗil ɗil ɗil toh gakzəm ci la:b kici la:b ki toh ya dla: vwalaŋ yanshi nyom gwasəŋ toh ya man dən tə man ndarki dən gya guŋ gya guŋ toh <hesitation> muryo ɗaŋ dada gwa ciɗa nə ka nə dada gwa ghəndi gna:n toh wo nyom pis guda mbətləm ko mayi taghə a gəm ghəyi ghəndi dada gwa a ghəm ghəi ghəndi toh guŋ wo wultu gin nə gya kakan toh gin nə gya kakatən toh ghən ɗaŋ ma vərshi ma bwashi pis namboŋ namboŋ toh muryo ɗaŋ a ɓwa baba gwa ghəndi pishi ɗaŋ a ta ghəi wo vərghə tare tə kipm wa kə yir kipm wa to kə ca gib du:n gib nuŋ da: gwa ya tli wotli wo səŋ fi toh vərghə gwa toh kipi ɗaŋ a taghəi toh yan kə gayi ballam un kya gati ballam tsaf ɗaŋ kə gati ballam tsaf ﻿Toh gi: nai nə kitn wan kya tli nə na:r ghəndi gna kya tu longa a ləb mbud ka mbwai doŋ ta kad wuŋ ghai longa kyana mbwa longa toh longa ɗan ɗa ɗan a ndad məshi amma uhn kya mbwa longas ba kyan ɗaŋ kə mbwa longa shi ba kyan ghən ka ciŋ mən varaŋsə ci ɗa ɗani mən varaŋsəi ya kaɓi toh kya mani ta vai yirwa kya yelghən amma ba ka tuŋ mən varaŋsə ciɗa ɗaŋ ghəndi ba kə isa a taghən ta:s kai ko namboŋ həŋ ah ah sai dai yaŋshi tə vai uhn ya sughə toh tə ɓeskiya suŋ kuma cik kən ta ci a ɓani ghəndi kya tlə namtsə kə nyomni longa ɗi ko kə ngab ni gərtəl ɗi ko kinə za:rsə wuri kyani ɗaŋ kə tlə namtsəi yan kitə saghadkən wan toh ghəryo ɗaŋ kya tuɗi to ka vai ɗa namtses toh kə ci gwan ghai ghəndi giɗaŋ kya ləri ɗi dən ah ah gi banə gwan daŋ mən varaŋsə ta kaɓ ta ci uhn kya wultu kə tlə namtsə kə tli kə tla tluŋsə namtsə ɗi har kə lərɗi dən uhn ya man yali a yir wasəŋ toh ta kaɓi toh ba ka tuŋ konə gna ni ba ka taɓa tughəniŋ kya tləni nə na:r ma uhn kya haɗa tə valti ga:l ko nə ngas ɗaŋ ya mob ki tlyaghəni wan wo wultu lu:rən tluyi ɗi kya na lərdi ca kaɓi aɓani ba ka tuŋ ko kya man fu: gya dawan ra: wasəŋ ya malari tə la:b shi har dən toh ghən safi ɗaŋ tə taya fi ghəryo daŋ tə taya fi domin ba isa a ngab tluk namtsə lə:rɗi dən kya lərɗi dən ba ka tu kə ciŋ